أول حاجا نعمها هي نعمل كاس ميا على خوايا, بعديكا نعمل شوية رياضا خفيف, باش ننشط بالباهي, نعمل شوية رياضة ننشط جسمي, بعديكا نمشي نقرا, ولا نسمع حاجا تفيدني, مثلاً نحط الاخبار, وإلا نقرا جريدا, باش نزيد نركز أكتر, وأكيد مننساش فطور صباحي يكون خفيف وصحي, باش نبدا نهار بكل طاقا إيجابيا ونشاط, وما نتقلقش.